Buéno̱, <hesitation> ri phú nda̱yo̱o̱ ikhúún rí tsíma̱ñuꞌ ání, komídá rí tsíma̱ñuꞌ ání rámí, jngáa̱ xú rí ríꞌkhui̱ tákú rí nuxnii̱ nugu̱jue̱, tákiu̱u stuunꞌ jngáa̱ na̱nguá e̱yo̱o̱ ikhúún xújnii ini̱méjáa̱nꞌ ríꞌkhui̱ rá, i̱ndóó má nda̱yo̱o̱ rí wénú mindasko̱ꞌ rá mí, jngáa̱ tséyóo̱ ñúúꞌ e̱ka̱yóó wéñuuꞌ pero nani̱gu̱ꞌ rí ma̱ma̱ñuꞌ ma̱ni̱méjúnꞌ ríꞌkhui̱ mangúún rá. Pero ikhaa ríꞌkhui̱ rí tséyóo̱ xújnii ma̱ni̱ phú ikhaa.